Сицӏыкӏугъэм <noise> «Дисней» къыдигъэкӏырэ мультфильмэхэм сяплъыщтыгъэ. «Алладин», <hesitation> «Русалка» зыфэпӏощтым фэдэхэр. Ащ пэмкӏэ ытӏани «Том и <noise> Джерри» сеплъыщтыгъэ.

Сиунагъо исхэм ащыщэу нахь лъэшэу зынаӏэ къыстетыр, <noise> кӏо къэпӏон хъумэ: сянэ сятэхэ <noise> ары, сшыпхъухэр, сишъхъэгъусэ. <hesitation> Зыгорэ къыхэсхынэу сшӏэрэп, зэкӏэри цӏыкӏу-цӏыкӏоу къысфэсакъых.

<noise> Ти гъэсэныгъэ системэ дэеуи, дэгъушхоуи сыхаплъэрэп. Уздэлэжьэн икъун иӏ. <noise>

Сицӏыкӏугъом щегъэжьагъэу пианинэм еошъухэрэм сяхъуапсэ. Арышъ зыгорэм сыкъеонэу щытыгъэмэ къыхэсхыщтыгъэр пианинэр ары.

Сабыймэ ныбжьыкӏэмэ цӏыфмэ садэлэжьэни сикӏас. Ащ къыхэкӏэу гъэӏорышӏэ ӏэнатэ горэ сӏыгъынэу щытыгъэмэ зи пхъашъэ схъун сызфэягъэр гъэсэныгъэ ыкӏи егъэджэн фэӏоф ашӏэр ары.

<noise> Амалыныгъоу сиӏэнэу сызыфаер сэ сымыпшъынэу, къарыу сиӏэ зэпытынэу ары.

<noise> Сэнахьатэу сыздэлажьэрэр сэ сикӏас. Арышъ, сыд фэдизрэ сыкъэхъужьынкӏи фит. Кӏэлэегъаджэ сэнэхьатыр къыхэсхыщт.

Бзэ лые щыӏэп. Сэркӏэ китаибзэр бзэ гъэшӏэгъон. Ыкӏи и культурэкӏэ баи. Китаибзэр къыхэсхыт.

Технологиякӏэхэм сэ си еплъыкӏэкӏэ шӏуагъэу ахэлъыр бэ. Ау технологиер зыфэдэми елъытыгъ. Дунаим цӏыфым изэрар къыримыхэу щытымэ, дэгъоу ар сэ сэлъытэ. Ахэмэ тищыӏэныгъэ къагъэпсынкӏэ. <noise>

ПӀэхэр бэрэ птхьэкӏын фае мэхьанэу ащ хэлъэр къэбзэнэр ары. Шӏойӏеу пылъэр цыфым икӏоц имыхьэнэр ары. Изарар къыримыхынэр ары.

Пчэдыжьым сыкъызыущыжьырэм апэ дэдэу сиунэ исхэм ащхыщт пчэдыжьыщхэр афэсэгъэхьэзыры.

Ковид пшӏыкӏубгъу узыр <noise> къызыхэкӏыгъэр цӏыфым иӏэшӏагъэу сэ сыхэплъэ. Фаеу цӏыфым къыугупшысыгъу, пшъэрылъ горэ зыфигъэуцужьыгъу. Пшъэрылъ ӏае ар арау зыгорэ ащ хэлъ, зыгорэм ыуж итых.

<noise> Блэкӏыгъэм уркӏэгъожьыкӏэ мэхъанэ иӏэп. Арышъ зи мухъун сшӏагъэп сызфыкӏэгъожьыни сиӏэп.

Сэ си еплъыкӏэкӏэ псы къэбзэ къэкӏуапӏэхэр нахь макӏэ зыкӏэхъурэр, дунаер нахь фабэ зэрэхъу зэпытэр ары. Осыр макӏэ зыхъукӏэ, къушъхьэмэ къахэкӏырэ псы къабзэхэр нахь макӏэ мэхъух. <noise>

Джыри гурыт еджапӀэм сыщеджэзэ, Виктор Гюго ытхыгъэ произведениеу Собор Парижской Богоматери сызеджэм лъэужышхо сыгу къыригъэнагъ.

Анахьэу сызкӏэхъопсырэр сисабыймэ псэуныгъэ пытэ яӏэныгъо ары. Жъыгъо дахэ яӏэнэу ары. Гъунагъо дахэхэр ашӏэни къубын-шъыбын дахэ хъунхэу ары сызкӏэхъопсырэр. Сэнэхьат дэгъухэр зэрагъэгъотыгъэу япсэуныгъэкӏэ агукӏэ зыфэмыӏэкӏэ лъыӏэсышъу зэпытхэу сыкӏэхъопсы.

ӏэрышӏэ акъылыр ар техгологиякӏ. Зыми фэмыдэу, амалышхохэр къыозытэу, цӏыфым къыугупшысыгъэ ӏэрышӏ. Тыщэгугъы ишӏуагъэ нахьыбэнэу иеягъэм нахьи.

Политикэм сэ сыпэчыжь. Сэ сигупшысэкӏэ политикэм ухэтыныр пшъэдэкӏыжьышху. Ахэр ары зэлъытыгъэр тэ типсэукӏэ. Тащэгугъу.

Аужрэ фильмэу сызэплъыгъэр къызтегущыӏэрэр <hesitation> шъэожьые цӏыкӏур ары. Ащ <hesitation> и гъогу къытегущыӏэ, и щыӏэныгъэ гъогу къытегущыӏэ. Къиным зэрэпэуцужьыгъэр къегъэлъагъо фильмэм. Бэмэ уарегъэгупшысэ. <noise>

Сэ сыкӏэлэегъадж. Французыбзэмрэ инджылызыбзэмрэ язгъэхьышъунэу тхылъ сиӏ. Адыгэ къэралыгъо университетыр къэсыухыгъ.

Сицӏыкӏугъом орэдыӏо сыхъунэу сэ сыфэягъ.

Шыпкъэу къэсӏон сизакъоу сылэжьэныр нахь къыхэсэхы зыгуэрэм сыригъусэу ӏоф сшӏэным нахьи.

Зэрэ дунаеу унэгъо зэбгъо дэкӏыжьыным и пчъагъэ <hesitation> зыкӏыхахъорэр, щэчъыныгъэ цӏыфмэ къызхагъэфэнэу зэрэфэмыехэр ары. Зэдэтхъэжь зэпытынэу къашӏуӏэшӏы. Ау къины горэ апэ къызифэкӏэрэ апэу зэгупшысхэрэр нахь псынкӏэр ары. Ар зэбгъо дэкӏыжьыныр ары.

Фильмоу къыхэсхэрэр сэ сызэплъынэу комедиехэр ары е драмэ гор е цӏыф горэм игъогу къытегущыӏэрэ фильм.

Сэ сигупшысэкӏэ къэралыгъор зэбгъэшӏэнымкӏэ нахь шъыкӏэ дэгъу щыӏэр <hesitation> ичӏыпӏэхэр къэпкӏохьаныр ары. Цӏыфмэ уадэгущыӏэныр ары. Тхылъэу <hesitation> тегъапсыхьагъэу щыӏэмэ уяджэныр ары.

Сисабыйигъом анахь гукъакӏыщтхъагъо сэ къэсшӏэжьырэр сянэшыпхъум хым сызэрищыгъагъэр ары, сыкъызэригъэтхъэжьыгъагъэр ары. А тхьамафэ псэум сигъашӏо сызыфаер къысфищэфэу хым сыщыгъэӏэгъагъ.

<noise> Сищыӏэныгъэкӏэ анахь инэу къыздэхъугъэу сэ слъытэрэр: сиунагъу, сисабыйхэр. Сэнэхьатэу сшӏэрэм хахъоу фэсшӏыгъэхэр ары. <noise>

Сэнаущыгъищыр сшӏэрэп арау, апэрэмкӏи, ятӏонорэймкӏи, ящэнэрэймкӏи схэлъынэу сэ сызыфаер цӏыфым шӏэныгъэр псынкӏэу езгъэгъотыныр ары.

<noise> Сикъалэ чӏыпӏэ дахэхэр бэу иӏэх. Ау анахьэу цӏыфмэ якӏасэу зыдакӏохэрэр Мэздах. Сыда пӏомэ ар мэзым хэт, жьы къабзэ къыщыпщэщтмэ, къыщыпкӏухьэщтмэ тхъагъо. Икӏыбэ мышӏэ сабыймэ апае джэгупӏэ афашӏыгъ.

<noise> Псэушъхьэ хэхыгъэ сикӏасэу зыгорэ къэсшӏэн сиӏэп. Зэкӏэри зэфэдэх сэркӏэ, ау къыхэх аӏомэ хьэ сӏощт.

Цӏыф цӏэрыӏоу нэӏуасэ сызыфэхъумэ сшӏоигъор Нэхэе Тамар сыда пӏомэ ащ итворчествэ сэ сыгу рехьы, иорэдхэм сядэӏу ыкӏи сэ сызэрэхаплъэрэмкӏэ и Дунае еплъыкӏэ куу. Ащ сыхэдаӏомэ сэ бэу сшӏоигъуагъ.

Дунаим изычӀыналъэ сыщыпсэун слъэкӀынэу щытыгъэми Адыгэ чӀыгум сисыщтыгъэ. <noise>

Унае ыкӏи ыпкӏэ зыхэлъ еджапэхэр зэтекӏых бэми макӏэми. Гущыӏэм пае ыпкӏэ зыхэлъ еджапэм унаӏэ нахь къыщыптрагъэты. Унэе еджапэхэр фэшъхьафых. Ащ <hesitation> купым зыдябгъэштэн фае.

Искусствэм илъэныкъо пштэмэ анахьэу сэ сызфэщагъу е кӏо сицӏыкӏугъо пштэмэ нахь къыхэсхыщтыгъэр орэд къэӏоныр ары. Сикӏэсагъ сценэм сытетыныр, орэд къэсӏоныр ыкӏи зэнэкъокъухэм сахэлэжьэныр.

Сэ чӏыпӏэу сыздэщыӏагъэхэр бэ. Арау сызщыпсаунэу сызфаер си адыгэ чӏыгу. <noise>

Цӏыфыкӏэхэм нэӏуасэ зафэшӏыныр сыгу рехьы. Арэу цӏыфы нэӏуасэ сызфэхъурэми елъытыгъ. Зыгорэ зэзгъашӏэнэу, зишӏуагъэ къысэзгъакӏынэу акъылкӏи, шӏэныгъэкӏи зыфэпӏотын фэдэу щытмэ цӏыфыр сигуапэу нэӏуасэ зыфэсшӏыщт, ау иягъэ къысэкӏынэу е зирэгъэкӏотыхынэу щытмэ зиблэсгъэхыщт.

Дунаем сэнэхьат мыкъин тетэу сшӏэрэп сэ. Арэу пшӏэрэ шӏу плъэгъу зыхъукӏэрэ къыпфэкъиныщтэп. Ащ фэдэу сэ сэлъытэ сэ си сэнэхьат. Сэ сыкӏэлэегъадж. Сабыймэ, ныбжьыкӏэмэ садэлажьэ. Ныдэлъфыбзэр аӏусэлъхьэ. Сшӏэрэм гухахэу хэзгъуатэрэм къарыу къысеты. Къины къысщигъэхъурэп.

Анахь ныбджэгъушӏо сиӏэм <hesitation> шэнхабзо сыгу рихьэу хэлъыр зэрэ цӏыф губзыгъэр ары. Сыд фэдэрэ уахъти уфытеуагъэми ишӏуагъэ къызэриуигъэкӏытым пылъыщт.

Хэхъоныгъэхэр зышӏызэ лъыкӏотэрэ цӏыфыр - цӏыф пыт. Зыфаер ешӏэ, зыфаем зэрэлъыкӏотэщт шӏыкӏэхэм алъэхъу. Шӏыкӏэ пчъагъэхэр егъэфедэх. Къэуцурэп. <noise>

Сищыӏэныгъэкӏэ гъогу зафэ сытезгъэхьагъэ кӏэлэегъаджэ сиӏагъ, ащ тэ французыбзэ тигъэхьыщтыгъэ, ары апэу къэсэзыӏуагъэр ӏэкӏыб къэрэлыгъуабзэхэкӏэ ӏазэ сызэрэхъушъущтыр, сэнаущыгъо схилъэгъуагъ.

<noise> Анахьэу щыӏэныгъэм къыгъэлъэгъуагъэр зыхэбгъэлъын фаеу цӏыфыныгъэр ары. Пӏуагъэр зэрэбгъэшъыпкъэжьын фаер, шӏукӏэ цӏыфмэ уазэрэпэгъокӏын фаер ары. Ары зекӏокӏэ-шӏыкӏэ шапхъэу цӏыфым хэлъын фаер. <noise>

Блэкӏыгъэ гъэмафэм тӏэкӏу зызгъэпсэфышъугъ. Тхьэмэфитӏо. Къэскӏухьагъ, Урысыем и къэралыгъохэр зэзгъэлъэгъугъэх. <noise>

Сызыкӏэхъопсышъут <hesitation> ӏанатӏэ сэ сиӏэу сэлъытэ. Сэ сыкӏэлэегъадж. Сабыймэ ныбжьыкӏэмэ садэлажьэ. Сшъхьэ сыфэлэжьэжьы. Ащ сэ бэрэ сыфэкӏуагъ ыкӏи къин теслъэгъуагъ. Сызыфаер сиӏэу сэлъытэ.